راهو. أنا بالنسبه ليا نحب النوم بذاف ونحب إني نرقد بكري ونهوض بكري، بحكه بيشتطرح البركه في نهاري. ونم نقضي سوال حيهكا بكري يكون عندي الوقت اما كان أسهر في الليل يتخيطلك اللحيات معناها نوم متاخر، ما تقضي حتي صلاح لحياتك معناها تتخربطلك الأمور. الواحد ينام بكري خير.